मुर्गावे जब अपने मालिक के चिन्ही जले ते उनके आस पास घुमी घुमी के उनके प्रति <hesitation> आपन प्रेम देखावेले।